Limampulu pat limampulu lima limampulu enem limampulu pitu ampulu alo limampulu ciok enempulu enempulu ca enempulu sua enempulu enem enempulu pitu enempulu alo enempulu ciok pitumpulu pitumpulu ca pitumpulu sua pitumpulu telu pitumpulu pat pitumpulu lima pitumpulu enem pitumpulu pitu pitumpulu alo pitumpulu ciok ciokmpulu ciokmpulu ca ciokmpulu su ciokmpulu telu ciokmpulu pat ciokmpulu lima ciokmpulu enem ciokmpulu pitu ciokmpulu alo ciokmpulu ciok ceratus.